Ëntarìa fe ën manera che le plisse d'le bestie a vadu pa finì ën le coze da vesti d'le persun-e a menu che le plisse a ven-u pià da 'na bestia ch'al e morta o ch'al e veia o ch'al a dë prublemi e se no mi lu tiren-u pa 'na coza giüsta